Okhuva namaisha amalayi nokhulondokhana wakhesinga <hesitation> nolachira wakhalachira nova nomumbiri omulayi shichira omwene omumbiri kukwo nomwene okwichunga shichira omumbiri kukwo kuno nolechunga tawe okhulia okhulia eshindu shivetsanga eshi <hesitation> eshiangu olie ovulayi ofuale ovulayi ne nolafuala ovulayi tawe khandi onyola sholi munjira inda indayi ta nofuala amatasi avandu valakhwirukha lakini ofwale ovulayi ofwalekhu munjira indayi yene mokhotunze omumbiri kukwo shichira kata avachukuu vano nivetsa mwanje muno nivetsa munthu nivanyola kukhu huwe nakasie evindu ovulayi vwene ruyanzanga shichira okhulondokhana kukhu hukasie evindu ovulayi kenyanga khurumishi khurumishire nenokasiatsa evindu evitava tava tava tava nomwana shinalie ta shichira kalolekhanga evindu vya akasie vino omwana shinakhole shina shinalie ovulayi tawe shichira omwana yenyanga niyetsa munthu khandi yesi ave nende afia afia indayi <hesitation> khulondokhana nali nende afia indayi kho khusukulu khuno khomwana nasome ovulayi shichira khandi okasie omwana omwana alie ovulayi khomwana natsia khusukulu khave nende amasomo amalayi shichira Omwana hino niyo okhonyekhanga omuletule okhulondokhana mbu omwana narula munthu arule munthu neyekure natsia okhusoma yakhasoma yakhamala nakalukha ingo amanyatsa nengalukha ingo yino amaisha kayo amala amalayi lakini nonyola omwana omwana omuyirangatsa khusukulu bila okhulia alolanga vane kata khetsitsanga khusukulu khenesome shina lakini oheresie omwana shokhulia alie echai anywe khomwana arule natsia khusukulu shichira okhulondokhana omwana hulia amachesi keke kano ketsa okhuparanga inzala neshikahandika ovulayi ta yetsa okhuparanga mbu mbu lano mbu omuchele kutonyerekho ingo iyo mbu ndenyere endiekhu ne kukhu shiyambere tawe nonyola omwana shasoma munjira enda endayi tawe lakini noheresia omwana shokhulia munjira indayi yene omumbolere ovulayi vwene makhandi akhana khenakha khave smart khana khatsia khusukulu khave smart apana omwana atsie amatavata kavere khunguvo kavere khunguvo avandu varevananga mbu nomwana oyu nuwawi nekhane arulanga munthu mwomundu uloleshe vulayi vwene kalali amalayi ta niyo afia yendi neyo okhulondokhana afia ichachiranga munthu mumwo khorule ilwanyi nolakhola afia munthu mumwo orulanga elwanyi namatavala amandu ketsule munthu efindu fishirakana findu shiwosiyie tawe findu nefichafu. Shovetsanga noli munjira endayi yena tawe khandi shovetsa nolinda avana munjira indayi ta shichira omwana natira khushikombe shino neshichafu omwana natira khusahani neshichafu kho sasa omwana huno narumishire khulishina evindu vienyanga okasie ovulayi vwene okasie inthu yiyo olombe ovulayi vwene evisahani vive munjira indayi mawosie nesavuni indayi embulakho akandi ta mwana wanje niko akenako.